Loinko noke taa mani tokaitu tunturegui, aike go on-opaituregui, ama mani ogo ama mani poro ee nisi mo, aike go logiro toi opei, loga poro toi sinto mau mani tatapuai nusi, maumani tontokainusi aike on-opainusi. Tatatege toi maumani kainorimo, mamogisimo mau moliro story enisimo, tego laigoma aike tee toi tege koruliro mau moliro onogakesi korulilo story enisimo, mau moliro ruruaugigimo, toi sinto story enisimo, mamamogisimo, paiparolimo toi sinto story enisi, tee laiga aike toi on-onogakesi, nagaino toi peliro ee aike mau moliro punpeliro mau nomoto toitoi pake rimo, mau nomoto story enisi tee ogi ogine tee loga poro ama melagu sinto toi sinto sisirarui, sinto ee logomma aike toi loga poro, ama melagu toi sinto aike on-opaitusiu, tee ee nagai taa drink punpiro apegui ura loipoge nka poro ama melagu, nagainogo, nagai taa aike noke on-orogui eiko egu logeogo taa aike noke pumpimo on-opegui logotei loga poro ama melagu tontokeina nne tei eiko nka poro rei mau lopa nina tei toi sinto aike on-opamusina ega aiko tamu omi toi on opai nusi tui on-otugainusi, ego liga itamino toi on-otugai nusi. Ego nege tee maumani tontokokuina, nne nina tei nka mama sinto, pogomma ogo aike nege miro makoipaku mau touno pururugologui lopa petugui. Egu nkomma ogo aike mani tokuro iougu tata nege toutou, touno aposi touno loge, nkam toi lopa aposi ogoi logio nnego amm tei logomma aike lopa lonlogokui. Lougai aike on-opainregui, aike opaupa inureguinito turugito loge ogo logegu nege ogo toi logo si, loge logilogo nne toi omei, egu nege ogo logomino lo toi orosi, nagaino ogo ligaogo itamino tee mau mani on-otugakogekui. Lougai logeogo nno tapinoro toi on-otugakoimei, nno tapinoro toi arose on-orugakeigua tee menme, egu miro, egu murumaro toi aike logomiro nagai toi aike logomino makomino orosi nagaino toi arose nka itamino tuntungua miro nka paro omi sosopemi upaka ko tuu, tumanuge, egu toi miro upa kako mino ragumalo nagai toperakakomino, egu nagaino eko nkaite arose pesira, egu petoimio, petoimio, petoimira, egu io piro tee logamma aike apake nagai egu toi arugai malo paiogoinoku uro tamugii noke oipei, egu nagai, nagaino toi tee togeugu toi parokoinominoarosi ura nagaino iankoo. Ite tunturegu nagaimo miro stouagere miro aike punpa komino muro orogemino, nagaino kupogosi, kupogomino miro toi nagai runrugoromino nagai toi miro runrugo romino nagai tee nko nka poro tee lougai munno nagaina pirai. Unge erogimo, erogimo, erogimo toi nagai mureumoro tugere mokomonno, minno uumonno, lagumonno, toi nagaino arugaimonno tamugogino, oipogino nagaino lai munaregirai sipoinogino, egu nagaino murumoim, lee murumonno esu toi nagaino tee nko nka porogai tege kokomum, kokomum nagai aike ekio apagoroguino tano toi tege nagai paipamonmo kokomum enko nka aike porogai tee aike ama ioiouropoginne lee au unge tee liga porogai tou kuago temummoi teeiko kuanaino nunnunmo, lee au tee kuanaino nagai toi ee tugere mimmo toi mau morilo minimini eerogim, minimini tata ego musi toi mau moliro kunkulomoi, mau moliro toi kunkulomoi toi nagaino komonno, nagaino ragumoim, rgumoim, ragai ege uga papa, mama papalogoimangu ragumonno toi maumoliro naam nagai punpukuogo imangu mau moliro toi naam nagai toi aman lai pake ikoge tuere an-apakem, tege toi apogimamm lopa nno uumoin, sosopenigaine onii peresi toi magakaiko gino toi minno amau molira uumoim. Ragumoim, ragumoim egu toi tetemam, toiamam lai pake apaapakemmo tou nkagu kolo raguroim lai amm aroginne toi lopa nkagu kolo raguroim apogim lei lakapagaimun no mau moliro uumoim liga nko poro gai tege maumani tontokainummo tege iko tuere mau moliro ranrakumoim, egirai rasi kolo eresigai mau moliro kopilopo ee toto ranrakumoim menugirai lopate kogagele ee toto koku ranrakumoim kolo ragumongu egu toi mau moliro nanam, nanamgu tata loi tounoke moliro togu moi, lee tata toi nagai namno. Peloimangu kolo imanno egu toi tee liga poro gai nkogigo mau moliro ninno nagai toi ee kogi ketakogino toi ninno mau moro komunno mamogogim, egu mumureugu lai liga valleybau nino egu rakurakugogigu, egu piro mureui, mureu gutoi minno umonno egu ragumonno egu toi mau maliro atugiim.